إذا كنت أني شاف في مسابقه تع طيابه نقدم طبق تونسي أصيل مثلا كسكسي بالسمك، نختار سمك يكون طازج و نستعمل توابل تونسيه لتعطي نكها فريده مع الكسبرا و الكمون و زي الفلفل الحار، علاش نختار هذا الطبق خاطر يجمع بين نكوهات البحر و الشمال الإفريقي و يشد الإنتباه و الكسكسي يعبر على ثقافتنا بطريقه رايعه، نخمم هذا الطبق عندو فرصه باش يربح خاطر يقدم تجربه جديدا للحكام.